ثقافة الولايات المتحدة متنوعة جدا بسبب التنوع العرقي والجنسي الموجود هناك عندهم اهتمام كبير بالحرية الفردية واشياء زي ريادة الاعمال والتفوق الشخصي لها جيمة عالية عندهم من ناحية الترفيه عندهم تأثير كبير على العالم في مجال الافلام والموسيقى وخصوصا من خلال هوليوود وصناعة السينما